A heɓa tumatur mada a dolla dum asaa dum awannadum manda maɗa se a wara a heɓa tattashhe mada awata dum haa nder a heɓa a waɗa tingere maɗa to'a dollidum se awara awata kori mada hadou majum toado mari kusel ɓo asakkina hadou.